هلا والله أخي عذرا ممكن تساعدني? أنا مو من هالمكان وأحتاج أعرف وين اقرب مركز شرطة. أنا ضايع شوي ومدري الطريق والأتجاهات. إذا عندك فكرة عن المكان بيكون ممنون لك جدا ممكن توصف لي الطريق والأتجاهات ؟